Raha ny hevitro, ny fomba ifandraisan'ny samy bibikely de arak'izay anarany izay de kely izy ireo, noho izany mamorona vondrona maromaro izy mba ahafahany miara-miaina sy miara-mitady sakafo ivelomany.